Karazana vesty zen̈y tsy haiko bàka ai, <hesitation> ny azoko volan̈in̈y dônko irô fôkifôky tàn̈ana ndraiky lava tàn̈ana fo ai tsy haiko loatra. Avô kôa fa mandeha manatriky raha fivofivoriana mihaja àby io zen̈y fan̈anaovana izy.